Hoʻohana wau i ka lekapi kahiko, no ka mea ka mea hou ʻaʻole ia he ʻano o koʻu mea e kuke ai ma ka hale no koʻu ʻohana no ka mea i na hoʻohana wau i kahi lekapī hou ʻaʻole he like, no laila hoʻohana wau i ka mea kahiko i hiki ke ʻono ka mea ʻai no kuʻu ʻohana.